आपते पतलून यानी कि सुलार पर प्रेस कन, यानी कि इस्त्री कन्न, त सबसे पलि क्या कन, तूंकि क्रीज से क्रीज मिलौंण अपणा सुलारे। तेका बाद तेते सीधू करि द्योंण अर तेका बाद आराम से तेते यो समतल जगा पर बिछौ द्यवा। तेका बाद तेका मथि बे ज्वो क्रीज से क्रीज चि, ते पर आराम से मथि बे प्रेस चलै द्यवा। थोड़ा सा पाणि डाली ते, तेसे और अच्छा से प्रेस ह्ववे जलु। तेका बाद तेते दुसरी साइड पल्टि द्योंण, सुलार ते। ते पर फिर से प्रेस करि द्योंण। आप द्योखला भौत अच्छा से प्रेस व्हे जलु आपो सुलार।